Anisan'ny tena ahafantarana ny Jpanoey ny fahaiza-miaina. Kolotsaina efa tena <hesitation> raiki-tapisaka ao anatin'izareo ny hoe mila manaja, mila mifanaja, manaja ny an-tanan-tohatra, manaja ny rafi-piaraha-monina, ny lehibe, ny zokiolona mila hajaina. Dia ny Japoney koa olona tsy tia mitsitokatokana fa miaina tena mandalina ny fiainana anatin'ny fiaraha-monina sy ny fifandraisana amin'ny mpiray vodirindrina ry zareo. Anisan'ny maha- mampiavaka ny kolotsaina Japoney ny fifangaroan'ny <hesitation> > kolotsaina ao aminazy, avy any Sina, avy any Korea sy ankoatran'ny kolotsaina efa nentim-paharazana avy ao amin'ny toeratany tao an-toerana. Misy ny ataontsika hoe "cérémonie du thé" izay mampiavaka azy manokana koa.